अमलेट बणोंणा ले सबसे पैली हम द्वि अण्डा ल्योला फिर ऊँ त फ़्वोडी के अच्छा तरीक़ा से फ़ेट ला फिर नमक और काली मिर्च मिलोला वेगा बाद हम पैन म थोड़ा से तेल ल्योला और वे त गरम कला फिर अण्डा डाला और द्वि से तीन मिनट तक पकोंला फिर वेगा बाद वे त दूसरी साइड भी पकोंला।